Ee, e haandi yimɓe Matasa en jahayi ni resti, gam to ɓe njahayi, jahilce ɗuuɗaay hakkunde yimɓe, ɗum heɓataa yimɓe ɓe olni ilmu wakkati maɓɓe.